انا اللغة التي استطيع التحدت بها في الوقت الحالي هي اللغة الفرنسية وعلاش نحب نتحدت بيها لانها ل- اللغة تساعدني في قراءة واحد الكتب يعني مكاش كاين غير باللغة هاديك